أفضل العمل خمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات، لأن هذا الخيار يتيح لي التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، ويكون عندي وقت كافي للراحة وممارسة الأنشطة ونفس الوقت أظن منتجة. أما إذا كنت تشتغل يوم كامل خمسة عشر ساعة بكون مرهقة وما عندي وقت للراحة أو التمتع بالهوايات.